I grow up in kakata, margibi county I was born during the war time so everything about ley time during the war was just hard but thank god la i’m not where I use to be I am a different person now.